A jna ni kuu ɨ́ɨ́n ore kijlisojnu ni kelejniñoso, te xi lí una ore kuu ye lo kijliso, a jnu ko ña'a, ndetatuso te iñu, o'on ore kuu ye lo kijliso.